Ireto avy ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny sokatra: voalohany, ny sokatra dia manana toetra mandeha mora izy raha vao mandeha mba ho ela velona izy; faharoa manarakarak'izay, ny sokatra koa dia manana toetra iray zay tena mampiavaka amin'ny biby rehetra, ao ny izy raha vao misy fahavalo dia mitsofoka avokoa ny lohany sy ny tongony anankiefatra ao anatin'ilay tranony iny.